Ma mi se sun a ca che l'ai poch temp për mangé bo dipend düvertu l frigo e pöi decidu, magari magari mangiu cuaicoza parei veloce, ün toch dë furmach, ün toch dë pan o niente d'aut, pöi bo, a dipend da coza a ie ënt ël frigo, ma pensu che pi che ün toch dë furmac e ün toch d'pan riese nen a mangé se l'as pa d'temp